د مصنوعي ځیرکتیا په ډېرېدو سره به د انسانو دنیا له لوی ګواښ سره مخ شي او د انسانانو لپاره به کاري آسانتیاوې کمې شي. اوس مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې د ازمویښت په حال کې ده، خو ډېر زر به پرمختګ وکړي. له دې چارې سره د نړۍ ډېر خلک اندېښمن دي. کوم کسان چې مصنوعي ځیرکتیا ته کار کوي په ناوړه پایلو یې هم پوهېږي.